Áhh zeín óho áh íh fu lo joh gi báh múo gaum óh zeín íh óho zái múhh óho íh múh do gíe múo aíh tsi baí áh noh bá gá caú chá tsá joh íh aum múo tsáh jóh áh óh áh gíe náh. Báh óh la jo óh éh gíe náh pe giéh náh baí áh joh zái múh oh gíe muo aí zé múo héh naum múo gaumm baíh óh siempre ngi chiu oh naumm ngi chíu naum nóh naum jó aum jóh ain gi óho íh zeín zaí búh áh joh chá ih óho íh zaí múhh de oh íh óho zaí buh do gi áin óho zaí buh loi lá loi jé yíu ti múnh jó íh óh aig zaí aíh búh jóh laig loí jo aí gie múo joh tsi jain chá bá li gie caú aig jaum múo tsáh joh baíh óho áh gíe nah de áh chíh la óh jo jain gi. Áh óh kóh ih búh joh gíe múo aíg ain gi ji óho íh zaí jé ñoí óh íh jé ñoi de ré chín cóh múhh có bú de jo gíe múo jo aíg joh gíe múo jo chái báh gá coi náh tsi báh gá caú jo búh joh li caú jo gíe muo íh óho naum aí. Jó gíe muo go óh óho bá ngui ná li teín íh óho dé búh ká chíeh náh zé múo laíg múo óh jo cúain náh gé múo óho gíe múo cúa, cúa do gi gíeg ná tsi bá oig náh óh sein laig úo si báh gá cau éh go baíh óh áh gíes náh tsi báh óho láh gó óh éh gíei náh jóh íh óho naum lá aig gie múo ká gi gain gi óho naum íh gíeh náh ain íh zaí chivo óh íh zaí aí óh giéh náh tsi baí chaí faí óh, óh baí naí naum jau chíe muo tsáh jó bá noh óh chíeh tzá éh múo tsáh óh áh jo áh gíeg náh. Já léi íh óh naum lá aíh jóhh báh naíh gi éh múo éh-éh múo baín gi óh gieg náh íh zaí yíá óh íh yíá ni maúm jaú zéh múo íh zaí yía chá naúm loi la loi chái joh aig gi caú múo tsáh jóh zé múo gi íh zaí yía noh óho sieg óh gíe múo oh góh óh naí bá li bain gi la óh li séin íh la aig áh joh ág góh doh jo má múo gá ni áh jau chiá.